اه أول حاجة يكتب مصاريفه الشهرية، ويشوف وين يمشي أكتر فلوسه أكثر؟ وين يمشوا الحاجات اللي ما يلزم <hesitation> اللي ما تلزمهاش ينحيها شوية بشوية، اه فكرة تانية أنه يجدر يحط مبلغ صغير على جنب كل شهر في حساب توفير وحاجة تتجمع على مدى طويل.